Misy karazany roy eky zany gn'hizakako an'azy e, misy e masira da misy e mamy, gne mamy igny misy karazany maro: misy hoe crème, misy hoe à misy potipotina chocolat, misy hoe akonan'izany, e masira avao koa zany à tonda mitovitovy ame mamy igny avao koa zany, misy sindraiky misy crème agnatiny ao gaga avao moa zany hoe ino zany e crème an'izy igny, misy sirone fromage gne sanany.